Albatta mushugim yoki itim bo'lishini xoxlardim chunki uyda mushuk boqilsa, bu birinchidan yoqimli, uni silab siypasangiz o'zingizni <hesitation> ichki xotirjamligingiz qandaydir rohatlangan bo'ladi va uyda sichqon bo'lmaydi. Itga kelsak, albatta uyni qorovullaydi, sizga sodiq bo'ladi.